Ny fomba fikarakarana zaridaina dia: asorina tsara aloha ireo ahi-dratsy maniry eny amin'ny manodidina an'ilay zaridaina, avy eo asianao bararata manodidina an'ilay izy mba tsy hihinanan'ny akoho an'ilay izy; farany kosa mila tondrahana matetitetika lay zaridaina mba hampaniry tsara an'ilay voninkazo.